די וועג וויאזוי א ביבער בויט זיין דאמבע איז ער האקט אראפ ביימער מיט זיין שטארקע ציינער, נאכדעם נעמט ער די מאטריאלן און ער טראגט עס אריבער צו ווי ער דארף עס. ער בויט א גוטע פונדאמענט דורך די וואסער און ער הייבט אן צילייגן נאך א לעיער און נאך א שטאק ביז ס'ווערט גרויס.